Karazany finga hoe an-dakozia ao haiko zao, misy le gnazy pisapisaky regny <hesitation> fihinana hany, vary, na fihinananao misao regny. De misy koa gny sasany saladier, lafa anao manao karazakarazany sakafo atambatambatsy ohatra hoe salade de fruits, na koa manao regny misaon’olo maro be regny koa anao. De misy koa gny sasany bôlibôly regny, asià ro- atao sa- asià laoky misy rony regny na ihinàna lasopy.